نعم، يمكن للفن إنه يكون له تأثير سلبي على المجتمع في وقت معين، <hesitation> إنه لما يروج للعنف أو الكراهية، لازم يكون الفن في خدمة المجتمع والمشاعر الإيجابية وما يوصل للمجتمع مشاعر سلبية.